Ман ҳам агар лозим мешуд, эҳтимолан наҳор ва шомро нигоҳ медоштам, вале субҳона-ро мегузаронидам. Сабабаш ин аст, ки субҳона дар оғози рӯз энергияи муҳимро медиҳад ва метаболизмро фаъол мекунад. Вале агар маҷбур бошам, метавонам субҳонаро гузаронам, ва пас аз он кӯшиш мекунам, ки нисфирӯзӣ ва шомро пурра ва солим бихӯрам, то энергия ва ғизоии лозимиро ба даст орам.